Ane akanetinde, kyaneet aka aneti lakok, ak achame kasii nyu ochei, a- achame awale sapeet ap piik ak lakok, ak achame lakok amu, piik che chikimwachi kei ko kasei, ako ako iyelewani ng'alek chekemwachi.